Han niirma mu ringi-mu ringi nhanjé. Nii wiima mu féni dorong, ni mo gnoju idééne i wo buumo, ma kooke, ma déti ignoju idééne, mu ringi nhanjé. Gnébma ni mbhuughune gnébma woma féni dorong, mbhuughune mu naajé, ane mu sa la jiini lé, mu yick gnébe gune ndhéji lhaa nuukani di modo, mbhuughune mu kurma nféni siiganangh. Woré ndéé mu ringi gwii, gnééde. Ni mu gnééde, mbhuughune mu naajé. Ghuna nfé niirma fuu gnoju. Nii mbhunghune nii ma naajé, mbhuughune mu kurma ngo fé sééne. Ma ni mu kurma nfé sééne, silangh ghunu ngnéb kune mu yick ni nnhuuké, gnéb la ki oo yala, mu naajé.